Ah, ten̈a ny man̈ano azafady aminao e, izaho ity tafipetraka amin'ny plasinao eto. Mety misy ràha tsy nôrmaly dônko nataon-drô mpandaminy plasy tanaty avion ity tato fa ambesa izaho hizàha irô. Anao ndraiky mipitràha fa izaho hitsangana andeha hizaha irô fa ten̈a miala-tsin̈y.